Nako se pengetahuan ngoji peran dalam masyarakat modern manege khususnya tradisi manege agar nyawa ina siodaka ngone nanga tradisi, khusunya masyarakat yang ada bahwa ona jo siodaka ngone nanga tradisi loloda nagaka sebab sebab dunia manena sekarang manege i canggih oka jadi nako ngone lo wo sisupu ua nanga tradisi loloda manege nyawa ma somoaka lo ina siodak ua bahwa ngone loloda de nanga tradisi oli mane jadi tradisi ena manege suatu pengenalan kepada masyarakat, manege.